Este sekana sekana buenroo, keꞌlo seknara sheꞌnrari nin sero parnaa, gon raba este tlaniguich tlonira koxton kederaba este servis kelo tirabanshe rabadono sha chawsaraba, <hesitation> <noise> kerdaraba to serbesi, sekna de sekna guch, <hesitation> kekabra batache <hesitation> chalo choro koston ayraken groꞌo, tachi kenitlo dira koxtombrakə lan lasakran, este chana bniet to to serbis di naktobnot, chora to buen chop tiop, chop tabtab, choo sekna buen rekebayni ni chiguinitlo di rakoxtombr sekna yolayichoog, sekna pestent chora buen guxtisrakan, chanaldraba este racostumbr taganitlodin zaknara memni zeronni, wsedgakrabani sekna langdoriniatuto tabtad. Seknara mi tra'aka niya este erakwereni algwə, eshalna ra koxtumbr araka, atitale nobuen nadi chato serbiske, jiangakwereba jiangakwerebasha nak koshtumbr akwereba naꞌ, <hesitation> gonitlo dira era ra kos dira nirakə naꞌ sladgochree ra koxtombr raalcontrariona wnabatoche, <hesitation> gueroꞌoron gueroꞌoron tan tagakra rakwandrakə.